A-zah manôkagna alôa tsy mbola nandeha ty ivelany ary tsy mandeha ivelany zagny isan-taogno fô miala faritry misy zehe eto ndreky matetiky in-droa na in-telo isan-taogno ake zah miala miala amin'ny tany misy zah eto fo mandeha mandeha de koa fa mandeha agny mety mô ndrekindreky in-droa herinandro ndrekindreky madigny jusque volan-draiky ndraindray volan-draiky sy tapany arakaraka le raha atô agny.